Nu nu kakuúyo nu a kuni este tua este tua ku este ntasa saáyo kuni ja natatuyó kunija ja ku este keéyo in nteyu va'a in tau xi in caldu in in naun este nteyu keéyo te na tatuyo yuan te ku este na nanio nanio esté ntuvayo numa ku sa'ayo tiuún ku ja kakayo ku.